<hesitation> Otjina tjimezembura tjimbari omutiti <hesitation> o kiri nu okiri omama aandje na papa aandje avetutwara komuronga tjitwaya komuronga handje omuhoko wetu auhe okuwari handje mbiri kuno vateana aandje nomarumbi yaandje novaramwandje ovandu avehe opuvari uriri toho <hesitation> tjitwaya pona atukarara moo atukarara poya tanda yandje okutja tjitwakarara atutono ozo tenta moo kongotwe ozondjiwo uriri atutono ozotenta andae tjimuna mehee tjimuna ovandu tjivetona ozotenta komikandi nao atutono ozotenta okutja imbo vanatje mbari ovanene pwete mbo handje mavee oo handje vezika owo vandu mbumaveso kuzika noo handje ami ami omutiti mutu handje mbino zombura ngapi nao mutu tjandje mbino zombura hambondatu poo muvyu nao oo pumbeisuvera nu handje turi pamwe nu rukuru nao noho o ouye wari ousemba aatuyenene okukanyanda pendje anduu uriri mutu anduu oo ndano yomapeta andae okuzira andae poo pomurongo na imwe nao yomuhukomunene ngandu mapeta uriri pohamboumwe pohambombari twakanyanda uriri pendjee. Okukatupuka owami omundu ngumbasuvera otjimbere eenyanda otjimbere tjimbari omutiti enyanda otjimbere mo kuno vanatje ovazandu noho mena rokutja oskole kumbari kana kwari oo ospana yovanatje ovakazona okutja eenyanda mospana yovanatje ovazandu mbari omwatje omukazona eerike ngeenyanda otjimbere okutja imbo handje maituyandjere kutja twakanyanda pendje twakatupuka eyuva arihe embomba twakatupuka twakanyanda twakanyanda tji tjimatuyenene okuna tjimatuyenene okuu okuyenda komuronga atwii komuronga okutja atutwarewa komuronga ovandu imbo varwe aveziki maveziki ozonyama mavenyanda omizumbii ete matunyanda handje nao matutira omuronga tjandje metira mena kutja tjandje matutjiwa kutja omuronga utwaerera ovandu toho kona kuvanga okutwaererwa komurongaa motira omuronga mara handje posia o oo umbaze mohitisa otupuka oi aanduu pungoro nao ona owire moukoto womeva ovandu imbo varwe aveyoro maa mehee handje owete ovandu mbuturi pamwe otjina otjinene turi pamwe omuhoko auhe uri pamwe ootjina ami tjimbasuvera noho mbasuvera omarumbi yandje novatena kwandje ovandu mbutukara pamwe uriri tutonasana ozongoze mutu andae Euvaa mehee kapekapita euva toho ndumbieina mbahingire kuna umwe wao andae kutja twarira ovanene nai ovandu mbeno vanatje vao venii naiye mara yari otjina otjiwa kwami peno vikuria mbasuvera onyama noho oo nyama maturii oo oo mehee otjina ngamwa atjihe tjimovanga okuria ovandu venavyo peno maurekee otjina ngamwa atjihe uriri handje matupewa ovanduu veri nawa mbwaee oondjoo omuhoko auhe okukaa pamwe uriri nu yari otjina otjiwa navi uriri tjitana ponambo atukahingira oo omahungi okukahingira omahungi wokehi yomuti yaa handje ami nao opumezu nokuuta oskole okutja mbari mombee tjimbari mombee handje tuno hungi ndutwahongwa ndutwahongwa koskole oohungi ondi mbakahungira ponambo mara tjimbahingira ehungi ndo nu handje ovandu mavefula nawaa kutja mbwae ovina avihe mbio werihongo rune motjwavii yari ehungi ere noho kaina mbio kutja okasino nokasinona sela yari ehungi ere uriri omena rokutja nai yakara ozombura ozengi hinee zemburuka inde hungi arihe mara yari ehungi ere uriri Handje mama wandje na tate wandje mavefula nawa ovandu mbena imbo varwe mavetja aa mbwae omwatje wozondunge noo vikwae aandu noho kuzambo aveutu kutja ingwi makarira onganga uriri mekerihonga ounganga omwatje wozondunge navii okutja nao noho otjina tjimbifula nawa kutja mbiri poskole younganga nai oo pumbirihonga oposkole younganga oo otjina otjisemba kutja handje ovandu mavemunu kutja mbwae omwatje ngwi makaririra otjina mouyembwi noho wendjipoo tjina tjimenene okutiza momutima wandje mena kutja mbitara keyuva ndo kutja mbwae andaku hiyene okuhingira ehungi owano mbwasana ngo kutja etje rira omundu ngwasanapi poo vandu kavetjere aa mbwae undjizuva oove omundu nguno zondunge uriri oo omwatje omusemba poo nao oovina mbyendjivatera kutja andarire ndinondi mesekama menenene okuhungira momurunngu ovandu mena rokutja taa oviungura mbimbiungura tuso kuyenena kutja monasareta nu moenene osekama otja haa aaa omuvere wandje okatjikwatjike poo nai nai mapekaendaye poo mbatjitivii oo tjina tjo kuhungira pokati kovandu otjina tjimabisa okuzira keyuva ndo. Tjitwazu ponambo tjitwaza ponambo twahungire omambo wokomuti tweri tjandje twerihikike ozohorokova mehee ozohorokova zokiri ovandu vee vezara ozombanda ozombwa ari kutja vemunike nawa twaranderwa ozombanda ozondjise zaungurwa twakakutwa yari eyuva ewa uriri tjitwazira ponambo atuyaruka konganda atukerikoha tjitwazu nokurikoha atuhaama atutarere ovina pekende nai oo atutarere ovina pekende mbwae yari eyuva ewa uriri euva ndimbamuna kutja mbasuverwa komuhoko wandje nu owamiomundu ngumeenene okungura otjina otjisemba nandarire mouye noho mouye mbwi mara posia imboukare oo o o okutja kutja mehee tate wandje kepo rukwao kanaa tuyenene okuyenda komuronga okukaa pamwe nao aa ao otji otjina tjituhaungurire noho moruveze orungi uriri pakapita ozombura ozengi nai mutu pakapita ozombura mutu omurongo ozombura omurongo aa aa papa wandje mazu no nokuta mara katwaya komuronga poo kuye tuyenda koresevate uriri toho mehee uriri toho atukara korosevatee twakakaa pamwe otjomuhoko otjina otjiwa noho okukara pamwe koresevate otjomuhoko. Mena kutja ovandu veenda avezepa ongombo po ondu okirii ootjina otjii mehee iyeta ondjoroka komwinyo wandje mara tjiri tjimeso kungura otjina rukwao etjenena okuyaruka kouye mbo kuwari kutja meenene okunyanda tjimuna tjimevanga okunyanda ami omundu ngumbasuvera okunyanda uriri mbasuvera omanyando aehe peke peke mbii andae kuno vanatje woo wowo wovatena kwandje poo womarumbi yandje aaahaa mbinyanda uriri kuno vanatje kutja twanyanda oo oo tjimberee potwakanyanda ooo oo ookaa twakanyanda otjina ngamwa atjihe uriri toho imbi ovina avihe omanyando aehe uriri nandae kuno vanatje okutupuka mondjiwo poo twakatupuka pendje <hesitation> nao rukuru eetupuka ovina vyarwe okutupuka handje ovandu vendjisana agnes samaria mara yarii okuyaruka komuronga mbo okukaa kunomuhoko wandje auhe auhe omumbomba uri ootjina tjimbaa ootjina tjimenene okuzemburuka.